Iyoo, ndi bântoo mo a saanti fŧafñi fe, a mo, bâwéeti fŧafñe, gŧafñi ma fana waabo gjóondu. Gŧafñe giin yo ngi gii waabo, gjóodu, gin yo binlotigi lote. Ndu ugí mo ngi blúŧat, wi ma húrin yaa bwoow, ungi bjéti mo, unyaa bommu inlotibi fŧafñe. We wéeti, ugiti ngi wi ma ulotti wi ma, ngi fŧafñin yo ge du, ge amasín hédi binúmgi bito gi meges, ge uu tti maara hala ma binmegesti gi, ngi golla go ge unhúri gi njali ma binyaayi. Yaa bindaŋ ma ngi meesi mo ngi baa ma, bigaabaa wunŧande. Gŧafñi gmoon, ungi lolote a ɓaale, boli mo faŋ ma; Bogom béédi ma lófin wi ma wee wi ungi jód mo. Unan luɓu, húbli wembe wee wi ungi jód mo, unan wi túm hala, unanwi gita, utúm wéde, ulíbti wi haji ma uga dos. Njali ma unlot bembe toom hambe be unyaa wi wédi ma ndosi bembe, wee wi ngi gí mo nbúni, nbúni wembe; Wee wi ungi bijód mo hatide, wédin wi ma, unan wi yaa a blúfat ma, ulot unbiiŧa wi giti fŧafñe. Yaa megesi fŧafñi ma fana bingina yaa mo nsibi de, ndu umeges mo fŧafñe bina yaa nda awooti gi mo haji ma, fŧafñi ma fiiti boonj.